Alura d'la pasta a ie la pasta frësca e la pasta sëcca. La pasta sëcca a ie i spaghèt, i macarun, a ie a ie le farfale, i rigulin, a ie dë tüta sorta. D'la pasta ënvece frësca a ie i taiarin, i gnoch, i plin, anche li a i n'a ie, tant ch'a n'a ie